I koʻu manaʻo no ka pena i keia kiʻi he nanaina pono anei ʻoe e kuhi a he aha kau e kahakiʻi ana a mahea ʻoe e hoʻomaka ai. Hiki ke hoʻomaka me ka mauna aiʻole ke kahakai, aia iaʻoe ke kumu, he aha kau mamake e kahakiʻi ai ma keia mau mea.